راح اتمني اني ما، <hesitation> ما اقدر أنام يعني مرة ثانية، <hesitation> لأن النوم يعني يظيع الوقت، بس الاكل لا، الاكل متعة, بالنسبة ليا الأكل عبارة عن متعة يعني، عبارة، الاكل جميع انواع الأكل يعني، كل أكلة لها متعتها، طعمها الخاص، ف <hesitation> يعني بس، فعشان كدا يعني راح اتمنى النوم لا.